ذات ليلة، سمع موسيقار لحنًا غامضًا يأتي من الغابة. كان الصوت عذبًا لدرجة أنه شعر وكأن قلبه يهتز معه. قرر أن يتبع اللحن، فدخل الغابة وسط الظلام. وكلما اقترب، زادت روعة الموسيقى. وفي عمق الغابة، اكتشف مصدر اللحن: روح موسيقية قديمة كانت بحاجة إلى مساعدة لإكمال لحنها.